Xikonchi, teenchi <noise> lita, ndekanchi ye kurri nchi, <noise> chixi naá kajninchi tia'a, te kaanchi, <hesitation> chixi naá, xolavanchi te kaanchi i'i kesu.